زه خو کله جرمني نه یمه تللې او د جرمني د خلکو په پخلي هم خبره نه یم، خو ځیني دوستانې مې تل د جرمني د ځینو خوړو صفت کوي. <noise> د جرمني د غوښې ساسیچ ډېر مشهور ده او ډېر مینه وال لري. د دې ساسیچ غوښه خوندوره ده. همدرانکه جرمني د وچې ډوډۍ هېواد هم بلل کېږي او هلته ډول ډول وچې ډوډۍ پخېږي، خو د جبوباتو ډوډۍ یې ډېره مشهوره ده.